Gne filtre eau an! Misy etage maromaro misy fasy ao vatovato, charbon, da araraka avy ambony agny igny rano igny; da igny, io vatovato izy amin'io charbon io amizay emitagna igny loto io, da e rano ambany ary amizay zasy e madio mizano ame farany ambany ary.